<hesitation> am pang sak soi, am kum dadi sak soi gwa dei. Hiribi kigu dok guk iyaye gir maa piwu soi gwa kuma daga lyong mwoi zuwa mwopsi ni ma kub e swam soi. Khinkai swam soi yu, dai dai mi bak kiim peiyi ana yirungha. Min zwan soi yi mi k1la min log lwaiya. Along mwop, kashe lyong mwopsi ko a lyong dauni, lwa nghawa mi nap peiya. Khinkai min nong nampeiyu kaya napei kuma ni ɗong, hinbi wuyak wuyak nayat. Min napei nongwu, lwa ayi tapi ko misati nyim, sai mi kup sak soya sak beiya. Toh ngyar saagh pang kuma ni ɗong mang nyin napei pang a kin kigu maa nabu: maa nap moi naba, maa nap au naba, maa nab mbwangkim naba. Kigwa boh sina min nghanang milom. Kinkaina man mi nab angilong, mang au. Toh akim kigwa bohsa, gwu na maa sak beiya kpabu, ngwu na ma saak beiya moiyu Maa sak bei e moi mang mbwang kim ni so kpab amma au ma sak bei ni so nyim. Angilong ma maa sak bei ni so kpab, milak sagh moi, soi ngwa kuma nyangbeiya daga lyong anang lwai, lyong dauni ko karshe lyong mwopsi, a khinkai ami nongha lyong nyima. Musam bung pungha wu, mi wop ampani na a kin ki gu mi sakgwu ko zaghu am. Am zak ni angilongwu, bung musam bunghwu mwup angilongha. Am zakni mbwankim ko ni auwu, musam bunghu kigu ghi zaghwa kawaiyu amma wopha nghanina a kwal. Toh amin kwalgwa, mi wop ampani mi amin kwalu toh iya kyongha pei gu ni pei shirung gyok me laggha ti kyonghoi yu, ghi soghe mi za. Ghilak yuk kyonghai pei gwaak laghai. Ga shi gaba mi shi gwu amsaak gu. <hesitation> pang kaamom mukga mukga, ghi saak kigu sagha gilak kyong hoiyonghu toh gilak kyonghei pei haghe nap pei ana ghi napei ya ghi pola Amma <hesitation> a dullaghai a kha amsei yu, toh ga'a shigu ghi sak kha amsei yu, toh ga'a shigu ghi sak pang yu nongya, yuk a ghi warapi e kyongyong, a kwalkei gilong. Toh kigu am kum dadi gahu kenang, hibi sak soi gwa.